Menurut sayo makanan yang biso meningkatkan kekuatan imun tubuh tu karbohidrat, kenapo biso meningkatkan <hesitation> imun tubuh kareno karbohidrat itu salah satu sumber tenago manusio, sumber tenago orang-orang, nah dan jugo karbohidrat ni gampang pulo, di temui di lingkungan macam kito, apo lagi di indonesia ko, contoh nyo apo, padi, kalau kito makanan pokok kito ko nasi <hesitation> mungkin kalau orang-orang luar makan yo gandum kan di jadi kan roti, cumin kalau kito ko yo makan nasi, nasi dari padi yang mengandung karbohidrat, dan biso jugo kalau untuk meningkatkan kekuatan dari lauk, itu munngkindaging <hesitation> daging tu banyak kandungan gizi nyo yang biso meningkatkan kekuatan jugo, kekuatan tau gizi lah, dan jugo kalau misalnyo kito ke buah, mungkin buah alpukat, alpukat ni sering di makan samo atlit-atlit, olahragawan, untuk meningkatkan <hesitation> kekuatan tubuh apo lagi atlit-atlit bela diri biaso kan kalau untuk memperkuat tenago biaso nyo, dio makan alpukat, kalau lebih ringan lagi biaso nyo kan pisang yang di makan nyo itu dio kalau misal nyo sayur yo sayur rato-rato mengandung gizi lah kalau untuk kekuatan tu idak lah, biaso nyo karbohidrat dari nasi lah, daging alpukat gitu lah.